أكثر شي شفتو رومانسي بحياتي كان في الأفلام ، تحس إن الأفلام مزيج من الخيال شيء ما تدري شلون إذا كان هذا بالواقع عنجد أم لا ، تدري حبيب يكتب لحبيبتو رسايل شعر و غرام ، و أيضا أكتر شي رومانسي شفتو هوا إنو لما بشوف شخصين أو طرفين يتبادلو نفس الحب لي <hesitation> لي عدد كبير من السنوات.